Ñy fomba fampiasany ñy piso ñy volom-bavany zany: -Hiarovany ñ'ainy. hifandraisany aminy ñ'olombelo ndraiky ñy biby manahaky azy ;manahaky anizay avao koa. fitaov'eñy mifehy ñy fiaraha-monina. mifehy ñy fitondrany ñy piso ;ñy piso koa. ataony ñy volombavany ampiasany hanarahany ñy maso ñy raha mañodidy azy.